Sheta rapa beuk ra re pe ru nua skan ga pa teshi hui com cheuli ruñrashi compaiñ beñ la tis ni sebeñ to ba callit nesa rashi ra sa ca china ri beñ seiñish to nu rhui ri ne ra beñ manga daiñ to ba callap manga ra beñ ra sdueñne sa ca nubuelt rri te bël o sreiñ maiñ lo beñ to larashi ba calluñ bish o nu buelt sa nu rashi sirb par gots sa ra rri nal rashi ra lo maiñ sa ca pseiñ piats ra manga piats nac ni mas ru rnas rashi re riil rashi manga ta sa len ra lleí rgeñ rashi ta que nasrashi manga roc lla de roc pues ra beñ nic la rsabsi masheit llic ra manga lla de roc rllí nerashi manga ish sa na ra raz <hesitation> nu te raz ni siate brok par gost ra nac sa bueso nic cheuli rlleiñ ra manga con kiaj rashi cheu siool chic na par ni rchel rashi kilrashi ra rast steñ chen ra maiñ cheuli shel gac rashi ish ra manga to ba nurashi callil rashi mas len munt roc ta que nas shi manga roc rri rashi na sigac sa ra cheu rnasrashi ra maiñ roo sa ca pseiñ o cuch hiish ra nic cheuli rri nal ra shi manga ish ta que giarashi si gac to lla de giarashi ra beñ nic la rcasi lliíb to ba rcua rashi ish tir ta que gia ramanga lla de roc pues rine rashi manga roc. Selrashi shilo nubuelt por partid beñ ri sic nubuelt hiel o rshi nu buelt si gac na sigac ra compromis- compromis gac ra gapbeñ beuk porque rap beñ por chine manga soob vacun rapbeñ por sira vacun manga especial par cate cos ten nac gac ra shi shinic ten nac geitk gac rashi con ni rianbeñ ra manga ish rapbeñ por si comid especial pa par larashi sa ca croquet o nubuelt sa desde ro lisbeñ sal guñ cheubeñ shinic nu ra beñ re rsi rsi pa par ra cos siit ni ca hí sä o ni ca tlaesi bel cuene nic rgui rashine chic roc ri deirashine lo ra beukga o nic la llët si rgeb rashi chen sä lone nu rashi riutoste ra manga ish chic pues sic gacne por gac ra ten sic nac gac shu ramanga den nac geitk gac shi ish sa na re lo lleich ish stal beñ rap beuk <hesitation> hui com sa ni nia rinerashi manga gost par pa nic raprashi manga pe na nu buelt shuuch sa ne ra hui com nu ra beñ <hesitation> rsalatis ra manga lla de roc llél riguñ rashi daiñ lla sea ritua rashi hiit ri guitk ra shi hiit ra lo cos ruñrashi ri quiech rashi shi nic ro lisrabeñ ri tua rashi scomid ra beñ o shilo chic nic nac ni rchech sa ra beñ nic shuuch sa nic ra na chic pe ru re. Ba nu te regl ni rbe beñ mult ra beñga ten sic nac sialatis beñ ra manga siga na nubuelt ronsa ra manga llél ra nic rni rabeñ porque rui- rui ra manga lo te cos mal segun rni ra beñ o nu buelt sa pues simplement por que calia ra manga o ba bierashi cadu tis rashi na te part shuuch sa ra cadutis ra manga o nubuelt sa ra <hesitation> te part buen con te part mal hui com te part buen nac porque sic sheta ri guñrashi daiñ lis ra beñ ish llet ba ba cadurashi chic pues roc ba suashirashi te si caro per na shuuch sa sic porque lla de cadurashi stal tiemp nubuelt rac ñilas rashi lla de rsa la beñ rashi rishuuñ rashi ri ra shi lits beñ roc nubuelt raulla rashi ni ra beñ ruñdanrashi vay llet china sua rashi suelt bali bali rcuadu beñshi roc normal tis ish rac ra shi sheta ruñ ñilas rashi sheta ruñ shuuch rashi riane rashi ra beñ ish to ba nun berashi ra beñ sheta ruñ dan rashi chic lo ra beñ ish o lo ra biñi porque nura- nura manga ish rinal ra cashi- cashi ish te brinal rashi te biñi nesicre ta sa que daulla manga nishi r. Per si que shudeñ manga rap por hui neshi ta lo doctor hui com smaiñ shine a speuk shine a sa na re nubuelt rietca ra beterinari lla de roc <hesitation> ra beñ ro busgact roc ruñ nuuns par dep lleich na rui ri neca ca sa ra te beñ speukne teb ga beuk roc rdei rsoob bacun par ra te ish rap da carashi ra manga re na nubuelt sa china ra dueñ manga ra speshuan manga rap te problem sic con ste beñ sic lla la ra shi ru rac ne rac ne rashi dueñne ish sa china ri rashi daiñ sa ca rri te maiñ lo rashi to larashi ba calluñ dan lo manga den rapdarashi speshuanne ish sic- sic pa nac ra manga re